A mba nènga nta madok ai halaw ndzi nga nta may maba in ndzi ta duniya sta nènga tma ghid sam sata ba nènga n'tma pats man yaw tsavul kam a ndvè bi ay man i slabad a prèk mana gi skwi karfi tham, tham a skwi ghid ba mai ga pana diga a ga alwala mèna i da gaka sal maba in da gi sal a war è shiks dba wi yaw, man ngoz ga in dzai yam vagwa i shik ga sam ngoz ga sa ndzai yam mènè a yam vug sa è hubtsa in si nènga yaw, man za zlènè bi ba war è ɗga va madalai ga a nga staka tsaval ma, man nga tsaka tsaval daidai ya yaw, azni za shika wi mènè va mbala halaw yawa ai kwas kè ay skwèmè ay skwi lak ba bi ska arai ndi ta wai chivid daffa a ta tèkwèlɓ kètè a wushar ma ata ga dai sa toh mai è ngwatsa kob ba è ngwats skwi dari chaw, dari makar ba a vana ngoz ga samka skwi lak nba man tèkwèlai mavar mana zhè kata man mavar azbi nga pda dawmaras a vogwa ayi ba yi mènè ay yawa man nga ngwats shulshul diya kè ai kala shulshul diya kè ma pda klèth a ngoz ba sa sula gsata riya a wudahi yaw in ngwatsa a patari a wudai masa, wudai masa manta pda shulshul diya klèng ta san yama ghid nga vèka va ngasa, Dɓ patsa kalna man nga szèw di man diya a patsa ba ayya zin ta ti daf dakud ma a tèv dafa vogwa a ngoz ma an dè ghiya huchèd ma aya tvèda vog sabn sa'a, a gi ngèm bi ngèmè ayaw man gala pats dakud kata ndolola kèla had sma dok butsa a vogwa a ngoz a dè gi mana kwa am takak daf ma taka daf na mana tskwa dafa ba yaw man zlud nga zhè kina ndaw dafa sam stad a zin kina sa ndiya mèna, man kina nda a kina pana ri kinè war zna kina dkina sal mana gidv mana ndiy daf sa kina gaka sal kin ma kina sa nda nda mavar kina war kina da gaka sal mana sa mènè hèɗ in gi sal mana mènè had ba klèng nt man ndawa ndawa in kalna gina kaza zhèr prik ma kaza zhèr prika ngas dok maka zhèra prik maka kè kaghad kè a watsèka gad in tsaw dai smaka karfè zlam asa ahh gi zlam ba warai gaga alwala ngai war ka dngaya a ghi zhigèlè man ka gaka sal ngai ba, man kaga sal ngaya war ka shik ngaya wi, wa ngoz ga ay kè skwèmè man a tigibi mè? Ay skwa ba bakiga mènè vasa an dwa gi an ɗzaka yam vagwa a sa vaka huhubtsa skwi ngaya war ka dngaya va madalai ngaya tsatsa ka tsaval ngay maka in tsaka tsaval ngay ba, War ksa ɗèu ngaya mafa gwad kata a matsakiya ma, ay ant maka a ngasa jakd dai maf gudam a nga ɗznga kat ma sai man nga gad mwadal kabi ba ndon gadak mu maf ba asa bi, ay nkwas kèkè ahh nhwal hwala bka a wud mam ngsa ka ta zlak ta manok ta wai ghèd maf sa bi man nga maba in vi nga in ndikapa ngma nga gad mu maf kabi ba mu wandala gas ko nga sun ba a mba ngajè da dai nga sabi, nga ghèd dai ngsa gina ay kwaska nga na wud bab ta jèk da gudam a tsaval mu maf maka nga ghèd mum mu wandal mè ata gad skam ai mu wandal skma, halaw mu wandala a mba arai kè ghèd sungai gina maka gada bka mu dai bab ngaisa da pchèkwaka ghid bi gwad sungaya a dai bab ngai sa nzlèn ngai kullum nènga ngatis maka, shikaw tgi ba wa ngoz nga ka gawkè ai è ndza gina mèna ghidna wai ndè mbruk ba è waindè mbruk bakiga ana ai gas kadɓ mbruk ska. Pats dadda kal ka ghid ba aka gana yaw, gag- gag ba <hesitation> è shika wuya nba man mana nganga a halaki zlèr zhè tapdè ta gadak a ma <hesitation> nbmlasa gina man ta gadak è da shika wi kata na dak ba a ndikaka wi tva nasa a, ai man ntan nta maka ngoz ba ka prda su ngaya ri mbokwi ma an daina è dè kosuk ana in dè dna kosuk ntba kal ka pats huh ngawz ka a kalka pats ta kosuk ka giyè kè? Ngwaz mana nga nga a halaki a kèl ptas ta kosukwa bi ma war a shik na wi man in gaka skwis na kash kat ba, in sumka kolokwi nènga ba shik na va wi, nda shik nènga wi è kalkada wiya bakiga aya mba um kwas sukwè mè ka samkèmè ay è samka skwi kabi dok yibi dwa gida skwi maaa skwi ga nta katakat mè sumka ginè kai ka, ay an tant ma kasun sam ndi ngoz bi, kasun sam ndi kir bi, kir ngai ba a gadak girè a sa bi, ngawz ngai ba a gadak ma giri a sabi nkèkè,